जाविक छीग जादा मांगि भातो। जाविक छीगंद काफ़ी जान हा। जाविक के किमत सही ले माने आमे। ततुलै अमुक काफ़ी जान भेटा।